<hesitation> janaj banco han wat'aliim que talve re' qeeq wila junaj banco nq'ahra reh junaj na k'ohla panaa y ja'ar pan oqsajaa meeya pues han re' aka re' wat'aliim.